जो कार के मुख्य उपयोग हा। क्योंकि जेस भर कार हाले से मुसीबत के समय किच भी कर सका छै थान्द हा। या गरमे हा तबी जाय सकू। या बिमार आदमी हा।